حاليًا نعمل على تنظيم، وتحسين وقتي بشكل أفضل بين العمل، والعائلة، المشروع هذا مهم لي؛ لأنه يساعدني على التوازن بين مسئولياتي الشخصية، والمهنية، ويخليني أكثر إنتاجية، أشعر بالتحمس هذا المشروع لأنه بيخليني أكون أكثر ترتيبًا، وأحقق -ه- أهدافي بشكل أسهل.